Amin nahandro Iranianina zao da miovaova arakaraky gn faritsy agnaminy ao. Samy mana ny fomba fahandrony aby. Hafa gn fahandron Avaratsy; da hafa gn fahandron gn'Andrefa; da hafa gn fahandron Atignana.